رطوبت کوونکی اوبه بخاروي او هوا ته یې اضافه کوي، چې دا د هوا رطوبت زیاتوي. د دې وسیلې په مرسته، هوا نرم او راحت کیږي، خصوصاً په وچو ځایونو کې. دا په ځانګړې توګه د هغو خلکو لپاره ګټور دی چې په خشکه هوا کې ژوند کوي.